هلا والله، بس حبيت أخبرك إني ودي نتقابل اليوم بعد الظهر، ونتناول الغداء مع بعض <hesitation> كنت <hesitation> كنت فكر نروح للمطعم اللي كنا نتكلم عنه <hesitation> سمعت إن الأكل <hesitation> هناك مرة لذيذ يعني إذا يناسبك نقدر نلتقي حوالي الساعة الواحدة مثلًا، وإذا تحب وقت ثاني يعني خبرني، وإذا عندك أي أكلات اتحبها خبرني.